<hesitation> Raha zah zao nahazo vola be a de raha ataoko voalohany longany de mandeha mihinankanina mandeha mihinankanina zaho a mandeha magnano karazana mividy lamba zaho mividy kiraro zaho de avakeo amizegny zaho mizarazara amin'ny olona le ohatra hoe olona le sy magnana zany angamba le ataoko.